Iau a Misinari. Iau ga vartovo iat ara ra Pastors College, George Brown Pastors College, iau ga kap ra certificate, ure ra Missions. Kaugu luaina posting, di ga post tagu pi iauga Chairplain, kai Navunaram Primary School. Iau ga pait kaugu papalum dari, guidance and counseling, tara umana students, ma bula, iau la kap ra, a vartovo na lotu. A CRE lessons. Ma iau la tovo ra umana bul vartovo, tur pa ia, tara mana kiki autul, kiki aivat, kiki ailima, kiki a laptikai, a kiki alavurua ma kiki a lavutul. Iau la gugu tago iau la pait ra counseling tara umana bul vartovo ara kaugu office. Ma iau la gugu tago iau la Identify tara mana, problems, kai ra umana bul vartovo. Taraumana bul vartovo diala, practice ba diala vartovo, tara cult worship, taraumana, diala part tara, boy-girl friend relationship, ma iau la maravut pa diat mara tinata kai God. A vartovo, ila kul iau, tara umana fortnights. A mir tamana iat ma kaugu taulai. Iga, maravut iau tara ta kaugu papalum, ara Navunaram Primary School. Iau ga gugu tuna, ma damana a vartovo iga vatur vake iau, ma iau ga serve dari ra Chairplain kai ra primary school, pa ra vinun na kilala parika. Tuk tar iau ga ngo tara, two thousand twenty two, iau ga ki ati nagunan. Namur a lotu iga kapa iau, Pi iau ga papalum, maravut ra talatala mara pastor, ati Navunaram, United Church. Iau ga gugu pi iau la maravut dir, tara umana papalum, iau la preach tara tinata kai God, tara umana congregations ma bula, iau la conduct tara funeral service, a burial service, ari tikai imat, ati kaveve, community ba tara congregation. Iau la gugu tuna tago ra bona papalum, iau ga vartovo ma iau ga kapaia. Ma damana, kor na tarai bula dia la invite i tagu, pi iau la solve ta kadia mana problems, aumana barbartamana ma taumana tutana bula tara umana enena communities, dia la kapaia iau pi iau la maravut diat, councelling. Iau ga gugu tago ra bo na papalum ma damana iau ki akani nagunan, varurung ma kaugu family, ma damana Amital gugu tago amital pakana tara papalum kai ra Kalou. Iau pitepa ra Kalou tago, Kalou i tul tar a bona minatoto, ma bona kabinana pi iau papalum mame ure ra varvalaun na tulungen, tara nilaun kai, ra tarai ati iat Navunaram. Togo ra bung na keke ravian iau gugu ma iau pitepa ra Kalou togo tikana a nioro tikana invitation mulei i pot piragu, pi na pait ra papalum, ina varike ra tinata kai God tai tikana a cell group ba fellowship group tago ra ravian, tara four o'clock vanavana gono ravian. Iau pitepa ra Kalou togo pel mana invitation i tadav iau, pi iau vapapalum gono tikana, ngatngat na papalum nin iau ga vartovo upia iat ara George Brown Pastors College, nam na vavai tara missions, ma iau pitepa ra Kalou ta nam. Tago ra ravian iau, iau manga gugu tuna, togo iau gire, kor na tarai dia girei lam iau ta kaugu papalu, Ma dia vala, kapa iau pi iau maravut diat tara umana problems kadiat. Especially ure ra guidance and couselling. Damana taumana pakana iat, amana teachers kai Navunaram Primary School, dia invaiti tagu, pi iau maravut diat tara mana Thursday ure ra fellowship nights. Damana iau gire ba mana, tenavartovo dia gireilam iau, ma kir dia nukvue iau. Dia vala invaiti tagu, pi iau maravut ra mana teachers iat tarauman fellowshpi nights. Nam ia tikana ngalana magit ni iau gireilam ia ma iau gugu tuna tana. Damana iau pite pa bula ra Kalau, ure ra gigirailam kai talatala, a pastor, dirla vala use tagu ure ra mana papalum pi iau maravut dir tara papalum tara piana pal ati navunaram. Damana iau pite pa ra Kalau bula tago, tara umana pastors tara umana enena congregation, tara mana enena denomi- denominations, dia lul pa iau, pi iau la vana ma share tara tinata kai God pirai diat. Nam ia tikana magit ni iau gireilam ia, ma iau managa gugu tago, Kalau iga call tagu, pi na pakana tara, tago ra ngalana papalum kai ra Kalau, ure ra, varvalaun na tulungen. Da mana iau gire dari ba, tikana nuknuk bula nin iau ki mame, iau mainge bula boko, upi na vartovo. Na vartovo mulai, ara ra pastors college. Tago iau mainge pina, ina pakan mulai boko, nam ra minatoto nina iau ga tar kapaia pi, ina, continue pi na varike go ra bona varvai ba gospel pire ra mana tarai nina dia iba upi, ra varvalaun kai ra Luluai, Iesu Karisto. Nam ia ra ngalana pakana nina iau gireilam ia, ma iau manga pite pa ra Kalau tana. Damana tikana magit bula nin iau wish iau vala nukia ta kaugu, kakairanai upi na, vanairop, i na vanairop tai taumana enena province ati ia Papua New Guinea, ma ina pait go ra papalum, tago iau ga vartovo iat upia, as a Missionary. Damana, iau nurnur ba Kalau boko na maravut iau. Pi na pait taumana open door ma damana, ina irop tar tai taman enena pakana ba tamana enena province, pi na pait gono ra papalum, dari ra missionary iat. Nam nina ra ngalana magit ni iau gireilam ia ma iau kairene ma iau gugu, pi na pait vatikena. Nam ia ra ngalana pakana nin iau gugu tana livuan tara nioro kai ra Kalau, tagu iat. Ati iat livuan ta kaugu family bula, iau val papalum dekdek pi na maravut, mana turagu, mana taigu, amana, matuagu, pi diat bula, diata vatur vake ra varvalaun tai Iesu Karisto. Nam ia ra ngalana magit, nin iau ngarau meme, tago kiri boina pi na irop ika tara mana enena pakana, ma kagu Jerusalem, a kaina. Ia ra vuna, ma iau, ngarau mat, upi na mal value pa bula kagu, kaugu family iat. Nam ia ra ngalana ginigira, mara kakairanai nina iau vatur vake ta kaugu nilau, ma damana, iau papalum vovovon tana, ati iat, kaveve pakana iat. Ma damana, iau manga gugu ma iau pite pa ra Kalau tago, gora mana magit dia vanarikai, kir ta kaugu minatoto, kirta kaugu dekdek, iau nurnur ba i vuna tara Kalau iet. Ma damana, iau, Iau manga pite varpa iat pire ra Kalau tago iga orovairop pa iau kan ra kaina, kan raumana magit ai go ra ula rakaraka na gunagunan dara minomo na tava longlong, ma papait vakvakuku, ma damana iau, kap go ra ngatngat na papalum dari a missionary, ba chairplain. Iau pite pa ra Kalau tago ra ngatngat na papalum iat. Ma damana tago ra bung na ravian, iau, iau gireilam ta mongoro na, tarai boko a kani ta kaugu, gunan ati Navunaram, ba dia iba bo. Dia iba pi diata, vatur vake na ra gigirailam, pi diata pupukuai na nilaun, pi damana go ra gunan ati Navunaram na boina. Nam ia ra ngalana concern kaigu, ma damana iau, papalum vovon tana, ma kan amir tar tata vanavana bula ma kaveve ward member, kai ra gunan ati iat Navunanram, nam ure Honourable Beson Paparai, ma i tar varve iau, upi na maravut iau, pi na tur varurung ma iau, pi taumana pakana, amira pait ra papalum na maramaravut pire ra tarai ni dia vana pira kot, ure iat ra village court. Tago i girailamia dari ba go ra papalum, ure ra guidance ke ma counseling, imanga boina tuna Nam ia ra ngalana magit nin, a ward member i girailamia ma, amir tata varurung meme pi, amira papalum varurung tana. Tago ra mana kilala, ona ba na kava lilikun mule kana position, dari ra ward member kai Navunaram. Nma ia ra ngalana pakana nin, ave concern tana ma, a ward member i concern tana. Damana tago ra bung na ravian bula iau mainge pina vatang boina, ure kanamana ward development committee, dia ngarau pi diat a papalum, togono ra guanan, pi da maravut pa ra tarai nina dia momo na tava longlong, dia vuvu na drug, dia pait ra mana ngalana magit nina i kaina tara balanagunan ati Navunaram, ma damana, ave nunuk pi tamana palanga, ma ave gire ba kirta palanga nin, tele na maravut pa go ra mana youths ati kaveve gunan ma ave girailimia, ba tinata ka kaira Kalau, through tara gai, a guidence ma counselling, ave nurnur ba na maravut gono ra mana baramana ati, ta kaveve gunan ati Navunaram. Nam ia ra mana ngalana magit nam, nina ave girailamia varurung mara mana lualua na lotu tara mana denomination dari NUnited Church, <hesitation> a local church, a CFC. a Catholic, nam ra mana Mana Katiket, auamana Pater, nam ave tur varurung ma go ra ninunuk pi, aveta vana ma veta vore ra tinata kai ra Kalau tara mana barmana, ma da pait ra guidance ma counselling, pirai diat pi da kav valiliku diat, pi diata, diata pupukuai na nilaun, ma diata vatur vake ra bona nilaun, ma diata kibulu, livuan pire kadia mana families tikatikai. Nam ia ra ngalana magiti tuna ma, iau manga gugu tago ra ravian bula, pi na varike bula ba, go ra taim, ave gire ba, a vakavakaina, auamana vakamara, a lawlessness, i increase, ma ave gire dari ba vakir ta palanga, upi da pait ot paia, upi da maravut go ra tarai, ave gire dari ba vardodoko i vana, kirta bunurut upi ra vardodoko, a nilong i vana, a ngalana mulmulum, ma, pel magiti tuna i vana rikai tago ra e. Ia ra vuna ma damana, ave tata varurung ma taramana, pastors tara mana vunavuna lotu, dar iau tar vatangia, pi aveta tur guvai maveta maravut pa gono ra mana barmana ta kave community mara tinanta kai a Kalau iat. Io nam ia ra mana ngalana magit nina ave, girailia, ma ave nurnur ba, Tara tinata kai ra Kaulau, i tele pi na pait valar paia, pi na pukue ra tinata, ba na pukue, ra, barmana bul mara gara na vaviana, pi dira vatur vake Iesu Karisto ta kadir nilaun. Nam ia ra ngalana pakana nin, ave girailamia livuan ta kaveve mana papalum livuan tara mana vunavuna lotu. Ma damana ave, ave gugu, tago avetar pait taumana ika papalum dar ra mana, ran taramana rali, ba mana crusades ma ta mongor na barmana, a mana gara dia tul tar kadia nilaun. Dia surrender ta kadia nilaun ma dia vatur vake ra salvation ba nilau iat. Tai ra luluai iat Iesu Karisto. Mave gire, a ngalana pupukuai i vanarikai, iakaka <hesitation> aumanaika, magit boko i ki, nina i iba pi aveta, tur varurung ke boko ma aveta papalum dekdek tana, pi da mal pa kaveve guna, pi kaveve gunan, na boina Mara tarai diat ki bulu, ma tarai diata papalum, ma tarai diata vatur vake ra gugu, Ma, iau mainge pina vatang boina tuna. Nam uka ma, boina, bona ravian.